لو في غزو فضائي يجى عالعالم نبدأوا نحموه بأن أول شى نفعلو نظام دفاع نظام حماية على الأرض، بعدين نستخدمو تقنيات متطورة أنه باش نصد الكائنات هادي فضائيا وما خلوها تغزو علينا، بعدين نتعاونوا مع عقول بشرية وروبوتات تساعدنا هيكى أننا نوقف الغزو ونحمي الكوكب.